Casaa na jndyu casaanchꞌue jom chiuuwaa na nntsꞌaⁿ catyquiaaⁿꞌaⁿ joꞌ jom ꞌnaⁿ na nntsꞌaⁿ xeⁿ na jnda̱ majaawindyooꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaⁿ juunaꞌ nnto̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nncjaachꞌueⁿ na waawaaꞌ tsꞌaⁿ nncjaachꞌueⁿ meiⁿnquia ꞌnaⁿ na nljeiⁿ aa nljeiⁿ tsaⁿ, tsom, liaa meiiⁿ tsuaꞌñjeeⁿ xjeⁿ na tsom jom maxjeⁿ wjaañꞌom mati jeꞌ nlꞌueeⁿ jeꞌ chaꞌ na nꞌoomjneiⁿ luaaꞌ na nntseiquiiꞌñe naquiiꞌ ꞌnaⁿ na nncjaachꞌueⁿ na nntsꞌaⁿ joonaꞌ nmeiiⁿꞌ niom na nncjaatꞌmeiⁿ cwii cwii nnom ꞌnaⁿmeiⁿꞌ ndoꞌ mana nntsꞌaⁿ catyquiaaⁿꞌaⁿ jeꞌ yuu na aꞌqueeⁿ tseiꞌ na nnaⁿꞌndye quiooꞌndaa jeꞌ jeꞌ catuꞌ oo cwiicheⁿ casa na nchii casaanchꞌue joꞌ quiooꞌmꞌaⁿꞌ jeꞌ ꞌnaⁿ na quilꞌayoꞌ jeꞌ joꞌ na jndyeti jeꞌ joꞌ nncꞌoolꞌueeyoꞌ jeꞌ nꞌoom cajneiⁿ oo na jom lꞌoonchꞌu na chiuuwaa na jooyoꞌ mataꞌnaaⁿꞌyoꞌ jeꞌ naⁿꞌmeiⁿꞌ nncꞌooñꞌomna xqueⁿ cwii tsꞌoom yuu na jnda̱ jlajndaaꞌna na nlꞌana catyquiaana na joꞌ nncꞌooñꞌomna nawaꞌ ya ya nncꞌoolanchuꞌna jeꞌ chiuuwaa na nncjaatsꞌaanaꞌ catyquia chiuuwaa na joo na ntyjaaꞌ nꞌom na nncwjiꞌnaꞌ catyquiawaꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ ljoꞌ jeꞌ lqueⁿ jeꞌ catuꞌmꞌaⁿꞌ oo casaaꞌñeeⁿ jeꞌ tseiꞌ jeꞌ na nnaⁿꞌndye jeꞌ quiooꞌndaa.